ɛɛ nedzo fueɣa Lomɛ ilifua nuu iliefua nɛlaniɛ ɛna niɛ. Naɣaa nanula lazɔnɔ, naɣa mɔkeke nayɛfuɛ, nafɔ nayɛ mokɛkɛ nɛfɛ. Buaa nakɔsu ɛfɛ nu ɛfɛ du nɛmɛla busu duyili nutɔ. Ɛfɛ du nɛmɛ la vovoedoli ŋto. Ɛmɛ awafue nɛmɛ taɛ natudza, yakutu vuɛku nɛmɛ bɔbɔ. Bɔ naɣa Adeta nu kpalime wualaatsiumolii wualee kele biz, wuala nɔlu tsukpo kaluu nɛfɛ; ku wuaɣa kuma kutu zitsede kumaɔ losu sukuayɛku wani ɔtalafa. Hn avipru ɛfuɛ afɔmabuenɔ nimahala o mʋɛ ɛɛ Sokodee aloo ɛɛ Bafilo. Buaɛfuaniɛ bila navu nimekpelifua nimaɣa ɛfunu biomoɛ. Yovode mii aloo ɛ Fraŋzo, ɛɛ Ameriki ni. Ɛfɛ labuenɔ. bua Ɛfuɛnɔbinɔɔba. moayɛ naduna Kumaɣa otrema naduna nimaɣa; `Passe` anilɛɛ nafo nekele ɛkutami nɛ kuwanila hm talafuadui kamazɔ nu nimayɛfɛnii. Ɛdu ɛfuɛdikpekpe ɛfʋɛ kazɔ namɛ ɛdu ɛnakaɣa nalɔ ŋhmɛ lahia nu kumefue kuma kɔsu kumu ɛga ata nɛfu.